दक्षिण कोरिया के संस्कृति चीनी संस्कृति आऊ रसियन। राज वंश से काफी प्रभावित छीये यहां के लोग। काफी मेहनत करे छे यहां के लोग अपन संस्कृति। आऊ विरासत में गर्व करे छे कोरिया लोग बहुत। अच्छा कपड़ा पहने छे गर्व महसूस करे छे।